Kangarooji ɓe njifti ko tawii e hoore mum ko ɓe njangol njiyam. ɓe waawi njifti ɓe njangol njeldu ɗum waawti njiyam, kadi ɓe njangol waawti sa'a, njangol kaɓe jooɗi fi ngoodi. ɓe waawi ngoodi fi fiye tawii ɓe njifti ngal